<audio distortion> diova tapis maloto aloha zany misy tasy da tsy maintsy ah sasana amy savony. Tsisy hevitsy ankoatsin'izay. No mila borosina izy da borosina, no hotraky afaky atao ah gozana amy tagna avao izy da gozana, no misy koa moa zany gny machine à laver vomaika magnamora anazy da zay gn'atao. Fa gny tena mety aloha zany gozana, borosina regny tasy regny mba hiala, miaraky amy savony.